<hesitation> An-tragno agna kao misy ampola ah enina, de zah nagnolo raiky faragny zay o, efa <hesitation> il y a <hesitation> vôlan-draiky karaha an'igny ngambany.